كنفضل نعيش في بيت على شجره حيت غادي يكون في وسط الطبيعه الخلابه وغادي يكون الاوكسجين كتير بزاف وهكا نعيش في الوسط اللي كيعجبني والوسط اللي كننتامي ليه وغادي يكون احسن للصحه ديالي